يعني اكيد أول شي نجيب فد تغليف شي مظهرو حلو حسب الشخص اللي غاح ننطينو هو يعني اللون والشكل يكون على حسب الشخص ف نحط التغليف لازم يكون كبيغ اكبغ من العلبه بكثيغ فنحط العلبه بالوسط نبدا نعمل زوايه ونطبقه سوا ونتيبه